<hesitation> kira duli on gan zorou faida, umzuran thin kaja kawathza ka dadan hauna ko mowanti kajara kira. Ka gara kira gan zauro faida wazatha majara kira. Thinkaje taziyi kaja kudai primary school na kaja thdako sakan darai majara kuthdai secondarenen kaja thrako university thinka u van zmi harka tahbe banan kaja thrar nysc nenighirau duli tha adi takuday university umdira patha nenighi marou umdi posting a ko sokoto kaja taramra nyse kaneghi nankarowan duran umzuran thin kajata wazutha kaja talko kira udda jan jay kajamo sabatti batti aria dan rafan ngha kira wako diya zuro ma sakan saganda ko diya sidi kiran tamo jay alan kaneghi nan karauwan sake angadan kakirini ashuwa kagh hauna mawan thiyan ko kaji jata kira, kura sura sura ka malum nuya tabtab taliko khran kan sin, keneghi nan karauwan umzur an ka gada chimnuwa kara kira. Yaha a dar duri ar thinka iyadar, musamman ma iyadaran juri mbanliku thika duran kayahau kayahau duradon a kira musammanna iya doran ka ɓut, a u aka dada daran jiri dada laka a kutha ta chiskin aka kiran dirigan daji iyara hilku thikd durigan Nuwaka <hesitation> a dada duran jurira iyau jajihilku thika duri sanbesu jaja chiskin aka durigan kanuwaka dadaran kanawa dara mowanti thinka wwazha ka jara kira, ma wazhagan maghe hauna ko mowanti thinta wazha kwha imie madi yayeh talko kharan kaneghi ya karauwan yaha duri aran gaba daya thin dan san faidakur monkarauwa kama yanu waisura kira gan waltu kahau duri na ko mow mowanti. Kajarra kir ja thin tha imeghi zgata hanako kira wako wazha tansuwa wazha kuda takira nenegi yaye maghe wulko nan sabta danan yoye umatura ka kira kuda ta kirawan gadai gadai umdura kuda ta kira jatheka kada bu jibbrin karai kuchima jata jadiwa jaha dina batti, batti kura jata luko subatti, bafti ar diya kura laka hatta lamur umdirhil ardiya kaneghi nan karou zuru kuda ghata haw umzun a miwantyan zumarou san batti a hau a suwa duri duri gata wuri chikudum laka garabchin kzran ma jada garabehinwah laka jada kuchinda dinan wah laka jadi phre wa dugum nega arghi a mowanti kamda udi kuda suda arghi kaneghi nan karou hauumzur kuda umda hauunzur a ko mouwanti yandai zurou batti kaneghi nan karou wandai mowarti jata jughdi umzur kajar mounzur Kudda ilmu adi umzur kuda ilmu adiyan falda na adiwa umdi kudda ilmu adiyan faida da diwa kandi hau dun a mowanti. Kaneghi nankarou wan a hauunda laka harshasha jarta lasa sibatti bafti guzt wuri umda kuda ta kira duri ghzta wuri laka jarta sa waiwei are laka saba laka ta sa sibatiti batti. Matda, silaka sibatti bafti dugum neghi rashim kira rashin kira gan e sin sihan ghzta wuri umdu jahil jata kirawe. Ghztti wuri umdura kasha kasha a chie umda are gan ma laka kiraba umu a da duwa gan kur gan kama jaramo sigan dmu ma a duwan diya lard an ada sin chigba wai diya ada sin chigaba milma giriwa ada sin chigaba a lardaghir ghaba daya ma wai, kaneghi nan karou rashin kira gan sikada a kadighi neneghirou lardi tushka kata ghata wuri sibatti, batti kadaramo a sibananda ki are a sichiy umda are kudda dalil kudda misoughi diya dugum kira baghi tasina umdi ta kira zurou jati ka faida, umdu kada ghita wuri jakira kaja kudai mowanti ne har lakaja kuba dighirine, laka. Silaka misalla umdata kira pilot ghi dai kaje chukud maka raghi albashera kaga kilma tarachin agha tha uva kada. Umtha sthadi naduwa gata wuri umdu laka jata lamo doctor, doctor kur nghira kaja moghi ngha pame ngbz tawuri albashin han ken mdin ken sidinin gha tawuri jabe na chin umda are ma shiku laka a damu umda yayeh doctor ghi ngha towuri thini jata lamadi kuzugu alagha ga gahchin ka neghi yan karou umdu ta kiran gha ta wuri umdu laka jata hendi khiyene k aka kiyene ka yilcdi shawa laka kiyenen ka jucdi shawal laka neghiye ja kire dan wako jada uaye kathar ghawa magha kiraghi umta kil a kathir gubta uwei albashi ghata sikumba moton, ghata hindi kiye ghata han duli ankuwa mowanti gada sawahalar memawai kaneghi nan karou umdu ta kiran kaneghi nan karawan jatikasi jatikasi kada tambo nanchinwe a rayuwan.